Ewo a si ḃo yem, dodo ewoga si gbmada ḃom, e wo shandye baibulu dayna, dye ewo, woyi knuti shatawunyi, tungni lo ewo woga myi wo si gbmada ḃom, ḃa wo ga myi wo si gbmada ḃom, ḃa snu mi dalona, a za yo ḃa yiwo yi muhni ḃa yi gbmada yim, ḃa yiwo gi muhni ḃa yi gbmada yim ba yi dye bareretu muhni gbmada ḃo yem, ḃafe eyaje, yaje a nu ḃa, ezayi woyi muhni wa chi ere ḃa worem, gbmada ḃe hni, eza yi wo yi muhni wo bwa nyigo wo lam, gbmada be hni, wo yi gbmadam, ezayiwoyi wo ga yi a zado ma wo dye ndye ḃa ga guwo yna muhni wo yi gbmadam bena wo zna gam-gom-gom edna dna wo nubo sa sa-a zado ga tsu wo nabo bena bowa snu yna, ewo ndye wo bwa eyi e zogo dodo lo na, zogo labniyi. Tungni lo gbmada bo eyom, he ga yi ewo, he gbmaddam tso gbmada be ndye yi yna yi ge ha tswashe beta wna she bwa ha ga tswashe beta wnashi he ga yi gbmada sasayi. Uo do he yi ewo nukate, enu ḃwari epyi gni, domku muhni gbmada a yom, he ga kni he gi aza muhni gbmada ba a yom bena he wyego yi shna deyi sasu kamkam kamkam, ḃa ga buna, ḃa ga tsumina, ewo hni mi ḃwa na dodo ma dyi azafi ga ḃwa wo hni, muhni chiyilo he ga dnawye a zadye ḃa kpe a chi kpe, a se ya sa snuyi ba kpeyi hna ḃe ba snumyi hna a pmido peta, to he bami peta pmi mi ga yi mi tswashem, ewo dye hna he dyi de gbmadayi ha dyi de gbmadam, he ga dna ebe mue, saba sa he mubo, ma za hni dyife, ma zla hni dyifi e ga zhi wo ḃa ka zeze nanagi mi sugo na, e g ḃa ka snu snuna gi mi esugona, tungni lo ewo ḃe wa zhi gbmada ḃam, ewo zhi gbmada ḃam, nu ma wo sim, wo chi be wo sim gbomada ḃa ndye yi yna ndye he tswashe beta wnashi bwa ha gbmada chi ḃo ga si.